اكيد طبعا في شعراء مشهورين جدا في العصر الحديث سواء في المملكة او براه المملكة <hesitation> يمكن اشهرهم في الاونة الاخيرة ناصر الفراعنة <hesitation> برنامج شاعر مليون طلع الصراحة شعراء <hesitation> يعني في الشعر الحديث اقوياء جدا جدا جدا الشعر الحديث الحين يظاهي الشعر القديم والتاريخي والتراثي.